Te yaá chi ja ka gnaá ini ntaka ja ja ka saá yaá kua ka ka jitaja'á, ka kasikí ka na in viko te tu ka staán chi ka ntasaá vikó taka kuiya taka na in na in ja ka sa'a viko yukani ku ja ka saá nukuin viko anú tu, <hesitation> viko ma ma nu ka jóóyo yaá, ntí yuan kanta sao tu ka stan'ó sua kanta sa'ó na kuenta te ka kasiki suni tu ka sanade chi kakasikidé sua ka sku'ade ka kasikide oó su inni ja kiside nu nu campu a chi ni oó nu ka ka kasku'ade a ki kusikide a kuañudé pelota, ntí yuan yuan.